Mikasika lokin-drô Filipiein àby iô ndraiky. Irö iô zen̈y ten̈a tia mihinana hena, na hen’ankôho izo, na hena kamankory, na hena omby. Fa raha iô fo izen̈y aharon-drô sôsy vinaigra, aron-drô sôsy sôza, asian-drô tongolo, poavra. Baka iô aminzay zen̈y tena, irô koa zen̈y ten̈a tia mihina desaira zen̈y irô. Desairan-drô zen̈y raha miaroaro koa in̈y desairan-drô.